Eee, moulin a poivre zao moa karzana boite fanasia poivre i io ka misy lohany- boite lavalava i io ka misy ohany somary boribory zay ka mihodikodiky da lafa manao azy enao, ny tagananao raiky ampovony atoy amin'ny kibonn'y tavoangy atoy ny tananao raiky amin'ny lohany tavoangy, fe amin'ny vodin'io-amin'ny vodinio boite io zany, boite lavaava io fa misy trobatrobaky la ahodikinao i zay la latsaky tao i poivre igny da ahodikinao koa i da atsaky tao i poivre igny la mengagny megnagny ny fampiasa azy.